In, uu, uni, kuún, u'un. iñu. uxia, una, ɨɨn. uxi, uxi in. uxi uu. uxi uni, uxi kuún, xiaun, xiaún in, xiaún uu, xiaún uni, xiaún kuún, oko, oko in, oko uu, oko uni, oko kuún, oko u'un, oko iñu, oko uxia. oko una, oko ɨɨn. oko uxi, oko uxi in, oko uxi uu, oko uxi uni. oko uxi kuún, oko oko xiaún, oko xiaún in. oko xiaún uu, oko xiaún uni, oko xiaún kuún. uu xiko. uu xiko in. uu xiko uu, uu xiko uni. uu xiko kuún. uu xiko u'un. uu xiko iñu, u- uu xiko uxia. uu xiko Una. uu xiko iin. uu xiko uxi. uu xiko uxi in, uu xiko uxi uu. uu xiko uxi uni. uu xiko uxi kuún, uu xiko xiaún in, uu xiko xiaún uu. uu xiko xiaún uni. uu xiko xiaún kuún, uni xiko, uni xiko in. uni xiko uu. uni xiko uni. uni xiko kuun. uni xiko uun, uni xiko iñu. uni xiko uxia. uni xiko una. uni xiko iin, uni xiko uxi. uni xiko uxi in, uni xiko uxi uu. uni xiko uxi uni, uni xiko uxi kuún, uni xiko uxi uun, uni xiko uxi, uni xiko uxi in. uni xiko uxi uu. uni xiko uxi kuún, uni xiko xiaún, uni xiko.